suɓo sifaa e kala ko njiɗɗaa, Naatnu njuumri ñaamo e nder njuumri adanndi e njuumri nano, Fuɗɗito kala njuumri e njuumri nano.